yura nɛ nucozo onni mi vunu ji tomu mu veni a hunmu mɛ ɓa nucoza hiya he'a matete ɓa nucoza hiya he'a o vɛ a oksizɛne buwatira ami ɓa curulu se aba we a vunna yi amu to ho tonu mi sɛ ji